यूनिकी फायर एक असो यंटर है, अपना गर्मी खुब ही रही भाई, तो ओका लेन असो कर। ओका कर अपना चल्लो कर देवाँगा, <noise> अपना एकडम ठंड़ो कर देगा। और एक असो यंटर है कि खेत में भी अगर पानी देवाँगा सब गुम जोगा से, सब दूर, कम पानी में भी ज़्यादा अपने सीचे जा। अपनों गदी एक गंटो को चलतो है नहीं भाई, तो यू यंटर लगे देवाँगा, अपनों फ़वारे टाइप तर असा गो यू यंटर आ।